Epɛ dɛ edzi wo fie nyi na etoto wo ndzɛmba nyinara yie wͻ wo fidua mu no, dza mebɛka nye dɛ, sɛ iyi adze a, bea iyii no, bͻ mbͻdzen fa to hͻ ara. Mma mmfa nnhyɛ wo tsir mu dɛ medze roto beebiara kɛkɛ na mebaa, mebeyi dze ato yie. Atar na iyii a, bea iyii atar no eba a, nna edze asan hͻ ara. Hwɛ dɛ ebͻbͻ mbͻdzen dɛ edze biribiara bͻto bea pͻtsee a iyii no. Sɛ eyɛ no dɛm a, mmba mmbͻto dɛ wo dan mu ayɛ basaa.